हम्मर परिवारमे लगभग पाँच भाषा बोले जन्ति। अब ओह्म मह्तीफे कुई अपन मातृभाषा किल बोले जन्ता कह्लेसे कुई राष्ट्रिय भाषा नेपाली भाषा बोले जन्ता। उस्तिही कर्के कुई चाहिँ इंग्लिस हुइगेल, हिन्दी हुइगेल यी फेन बोले जन्तियाँ। अब येम्ना मह्ती सक्कु भाषा बोले जन्ना कह्लेक <hesitation> ६ जना तक्का हमरे सक्कु भाषा बोले जन्ति।